Banywani bangye abunyine, omwe ou- ou nyine aine emyaka makumyashatu. Ondiijo wunyine aine emyaka ashatuneebiri, ondiijo ou nyine aine emyaka ananeetaano. Abo nibo banywani bangye abu nyine.